Ny zavakanto zegny <hesitation> izy ka par rapport amin'ny fivoaragn'ny tegna manôkagna de mitôndra <hesitation> fagnanarana, mitôndra <hesitation> fagnabeazagna na de zany arakany, afaka hialagna voly ihany koa izy io ah ary <hesitation> mety mitôndra hanatra zany ahafahagna miaigna.